Sakafo mampisy allergie zao, fantatsika matetiky zao da gny fiandranomasy. Hazan-dranomasy io matetiky amin-jaza da matetiky misy allergie sahala amy gny crevette ohatsy, gny tsitsiky. Da ankoatsin'izay koa, gny ronono koa mampisy allergie vo gn'atody. De zay angamba gny haiko.